Ny faharanitan-tsay aritifisialy zany da tena mihoatsy ny faranitan-tsay? Ny faharanitan-tsay araifisialy dia manampy amin'ny famahana olo sarotsy, mamoro zava-kanto sady afaky mandiniky. Nefany io fivoara io da tena mietraky zava-doza, satria very ny asa nentin-draza. fa voaodikodin'ny milina mahay miasa aby ny raha iaby. Mizary ny olo afaky manova sy ireo izay mijano ao ariany